പുഛേലുമ് ദനികില്ദമ് മോകേതസ് പന കേല രേഥി ഉന്ദു। കേല പുഛ ശബ്ദ മല്പ ദനികിലേന് തുധ് ഇന്ഗ്ലിശ്। ഇദൌ പരിന്ഗ് ഇന്ദു പന്ദു പേരു കേല പുഛലു മോകേദു। ദനികിലേഗി മന്ദേത് അഗവു ഭോക കേല പുഛലു ദനികിലേന്। <hesitation> നകു വേരു മോകേദവു। ഭോക പ്രിഥിദു। കേല പുഛലു കന്ദു നിദന വാദു മുചു വേരു ഓപന്। മല്പു വേരു ഭോക കേല പുഛലു മോകേദു ദനികിലേന। കൈതല് ബതദു ജേപ്പു വേരു ഭോക പുഛനകലേന। നോനോന്ജി മോകേതസ് പൌന പന്ദ ദനികിലേന പിര। പിര പോപിനി കേല സതി ഗോബ്ബുനു അന്സമത ഉന്ദു।